Ko kukana tiuku jiaa ku ja xe xealizando ku dikindo ko ja ku taja luliu tiuku diaá jiaa taja adi'i tiuku jiaa kuja xi'inixi la'a dikixi la'a kuundo ko ne jiaa ku ja xeocupando ja ku peine jiaa.